Toh callayze woo day a gwayo ga baa gumo zama da ni na daŋ fu mey ga, baikulu kaŋ ka ba a ba ɲga ma furo fuwo ra no, a si di fuwo ra da manci a na buti no. Kuma i ga daŋ fu ra haray ka wundi nda boŋga ga, ka wundi nda ba dima ga I ga daŋ ka kwasaray dima ga ba ni go dima boŋ, baikulu si di niŋ da manci i na buti no, da manci i hayo ni ga no i na ni ce ka fatta no ba boroyaŋ go fuwo ra no da ni go dima boŋ, da i ban ka kwasaray baikulu si di nin. A maga se no i na te doŋ a ma te ifo doŋ a ma kwasaray ni se. Fu ra, da fu mey ga kulu, naŋkaŋ a gwayo go nooya a se no i ga daŋ fuway ra haray, ka naŋkulu wundi nda doŋ ifo se ma daŋ ni dima ga koyne ka kwasaray ba ni go ni dima boŋ, baikulu si di nin, a noodin no a ga goy noodin. Ni di mo din amma da a si fu mey ga wala a si fu ra za ni ban ka furo ka fu ra, yaadin day no ni ga di fuwo go yaadin fili koonu. Amma da i na daŋ ka wundi, callaizo ni di, a go yaadin a sa baikulu si di ni se haŋkaŋ go fuwo ra haray. Da ni baŋ ka daŋ ni fu mey ga koyne, ba bora ka no da manci bora na fu callaizo buti no a si di haŋkaŋ go fuwo ra haray. Amma da ni ma na daŋ ya, za bora ka fuwo ra haŋkaŋ goono kulu a ga diya no fili koonu no fuwo go.